Masinina de fitaovagna entina anjeragna ôhatra zao anjetra lamba aminà masinina de malaky vita zany ny lamba e; na lamba firy mètre ôhatra hoe lamban'olona dimy komandy de malaky vita, rapida kokoa zany ny masinina rehefa anjetra lamba satria masinina miodina be de vetivety de vaozaitra lamba.